Dog'ga darxol oq mato bilan bosib ortiqcha suyuqliklarni so'rib oling, so'da yoki dog'ni ketkazuvchi vositalardan foydalangan xolda yumshoq cho'tka bilan ishqalab chiqing, so'ngra nam mato bilan yaxshilab artib va uni quriting.